Hɛn a osi hͻ yi ebɛyɛ w'adwen dɛ no bo yɛ dzen naaso nokwarsɛm nyi iyi ntsi dɛ hɛn bi a woetwuw no aborͻkyir ama agogow ma wͻdze brɛ hom ha ma wͻtͻ no bi. Iyi amon koraa na m'akera medze aba morotͻn ama hͻn ntsi sɛ erotͻ a iyi ͻntse dɛ biribi a wͻasesa adze bi wͻ ho ntsi ͻrebɛsɛ ma akͻtͻ fofor ahyɛ ananmu. Ma ͻyɛ hu so mpo nye dɛ, iyi wͻmfa fangow na wͻdze twuw o, nsu ara na ohia ntsi tͻ na nnsɛ wo sika.